ס'דא אפאר וועגן וואזוי מ'קען זיך אויס לערנען נייע שפראך. איין וועג אז צו אויב מ'וואינט און יענע פלאץ אויב מ'וואקט און מ'גייט גייט מען זיך אטאמאטיש אויס לערנען יענע שפראך. אדער קען מען נעמעו איינער א לערער זאל דיך אויס לערנען יענע שפראך. <hesitation> זיין ארום מענטשן וואס רעדן די שפראך קען מען זיך עס אויס לערנען. אבער ס'דא אסאך וועגן וואס מ'נעמט א, ס'דא ס'דא אסאך ביכער וואס מ'קען ליינען זיך אויס צו לערנען שפראכן.